باد په څو ډوله دی. یو ډول باد نرم لګېږي چې موږ هغه ته نسیم وایو. یو ډول باد تند لګېږي، ونې او کورونه چپه کوي، موږ هغه ته طوفان وایو، خو یو ډول د دې دواړو تر منځ قرار لري چې نه ورو وي نه تند او تېز نو دې ته باد یا شمال وایو. زما دا اول او دویم ډېر خوښېږي. په انسان کې تازه ګي پیدا کوي.